Cientu dies, docientus venti, trecientus trenta, quatrucientus quarenta, quiñentus cinqüenta, seicientus sessenta, setecientus setenta, ochucientus ochenta, nuevecientus noventa, mil cientu, mil docientus dies, mil trecientus venti, mil quatrucientus trenta, mil quiñentus quarenta, mil seicientus cinqüenta, mil setecientus sessenta, mil ochucientus setenta, mil nuevecientus ochenta...